Zapá ni ruúlohná xina ríétilymaa xi raumaa ni na pues rdiemaa dezde rúlizmaa por rateramaa chi bebeéh caló ríéramaa ríétilyramaa ra mdag'e nubéz bal zá rúliz xnana nubéz riedymaa lanyí nyúh gí, ríétemaa nubéz ra get'e latï rzhi ra cumid'e, lad rtïéch ra gaxtily bihue chi rcá cad tïémaa rcamaan tïé xpart'camaa, chi rumaa lan, runmaa por rumaa lan, bai lan nubéz rzalni lamaa chiru ríemaa intent' ztïé té gúmaa lan, techi bazinemaa lan rúlizmaa, chi baziemaa xnezyumaa ztïé chilaz bá, nenyi rzamaa tïé, chiru rbieré ztïé, chi bal queity runmaa gan tuz ma chi rac' né zaímaa lamaa gíé ra get bihue ga, ra gaxtily gula lad ná ra nazhi, per ndai'í gan runmaa gan ríenemaa chi rdubiuramaa lan baziemaa, bazién rúlizmaa, nenyën bá, bal queity runmaa gan ryuten lanyí lizmaa chi rac' né ra zaímaa lamaa té cubiurani lan te gyutèn lanyín lizmaa chi ziëdyz rtémaa zton, ztoo ruliz buny, ra mdag'e ra, lad ná ra mdag n'ga i'ra, ra-ra ni riediech ra get bihue, ra, xiga xi ra mdag'ei ríétilymaa. Ruliz buny raumaa, gula nubéz xi ra cumid ra ni biánca, gula rroz, gula nubéz ranú caló nu ra rroz bihúé, ni ricamaa, gula ra cumid nyá, gula lo ra cumid ryumaa nubéz chi raní raumaa, ra mdag'e per ra mdag pedaz bichiga runmaa, rzieumaa lan té gac' gan tiedyni lanyí lizmaa. Gauramaa, rtémaa lan.